اللغات اللي انا بعرف اتكلمها في الوقت الحالي هي العربي والانجلش بحب أن انا اتكلم بيهم لان انا بعرف اعبر بيهم عن نفسي اكتر وبعرف اتواصل مع الناس